Sujikal mask boh, belonaf teraon hawa dir go tiyata. Tverana go tiyata. Beloa lunga me sukkakina mape fagwe kachurum go boh, kumvela kawawata urta haredun. Mweraan ta tiyata.